اكيد الذاكره كلش مفيده بدراستك بحياتك بتفاصيلك بعملك ودائما صاحب الذاكرة المليحة وصاحب الهذا ناجح بعملو ذاكره مليحه وذكي اكيد ناجح بعملو ويصل للمراحل اللي يغيده اذا ذاكرتو ما مليحه وذكاءو شويه صعب كلش أن يتطور وصعب كلش أن يصل للمكان اللي يغيده